<hesitation> karazana la machine fagnasana lamba, izy io moa misy raha karekare zay izy, dia misy tamiagnany zay oh, io tamiagnany io amzay sôkafana dia avarina akany ilay lamba sasana dia io lamba sasana avariny akany dia araraka amin'izay vovon-tsavôny de antsôfotro ilay prizy, prizy ary raha ôhatra mitsôfotro mihodikodigna ilay lamba elaela ,madio izy miboaka avy akany